أيوه، أعتقد أن الشعر لا زال متصل بالعصر الحديث لأنه إلى الآن الناس تعبر عن مشاعرهم وأفكارهم بإستخدام الشعر، فهو وسيلة فعالة للتواصل بين الناس، كمان الشعر يستخدم في فترات معينة في دعم القضايا الإجتماعية أو السياسية، بالتالي يعكس سمو المجتمع، يحفز النقاش بينهم وله أشكال وأنواع مختلفة، فإلى الآن هو مرتبط بعصرنا الحالي.